<hesitation> makoto kines kite tera' mangongow tera' <hesitation> tera' pamake <hesitation> ikite pandunge onge kulkas kite, jadi <hesitation> kite ondesu su kulkas ton bersian le, bersian le onde ake mokoto mabersi wo rupasu plastik wo kite rupasu kulkas makoto <hesitation> etela mongongow tera' <hesitation> mo ulir to mokoto ore' tawi ore' mapassima <hesitation> andung kite munasu kinaste te awet <hesitation> bolewu <hesitation> kite munasu ore' munasu tu penirupa si kulkas tera apa-apa, tera apa-apa ton asal <hesitation> rupalesu friser to jadi aala le <hesitation> rupasu ake makoto ise <hesitation> malowo le te pihoanikite jadi te pandung tuone kulkas <hesitation> pundesohan apatu kanin kite.